لو كان بإمكاني العودة بالزمن كنت نحب نزو- أزور العصر الذهبي للإسلام في القرن التاسع والعاشر، خصوصًا في فترة الخلافة العباسية كان وقتًا مليئًا بالعلم والاكتشافات <hesitation> مع تطور كبير في الفلسفة الرياضيات والفلك والطب والترجمة من ثقافات مختلفة كان العلماء والمفكرين مثل ابن سينا والخوارزمي والفرابي يشتغلون على أفكار جديدة ويطوروا مفاهيم علمية.